Nyata'nya' njiga n'shiga wandal sata' man nta gada vaya civèd' naha dow asa'man nɗav ngaya nwoya' ntè gèd sa èh gèda dèi nwiya mafa'èh dey kwokwar'a sam gwoli ga' nyèta sata an'shikga auda uhm nviyagi nkwul'nkwul cèw' nteba iwar ndihi ga' bi' nhar duniya'an sa nkisar na' ansagi meme nga nhiyau na' nga nhiyau na 'nga nshawalè. ncivèd ngizlèn ngizlèng nga ngizlen gizlen nga chived'dèlè mamga ntè zlindèkai wasika' ba è ngots nriya, èh mbaha bi ntenga ba nta bahkaya bi, eh mana ntegui ba èh lau gèd a sam ngidè nkye'nkye eh kudi eged'ga eh ged kwas'dekwa izya goli'gwan eh ndiga skwi nvara nte nte'madai shkwe'me skwi nte me agada eh lewa mpechek mpechek to man eh gwada ngotsa an nte gada diya ain da nwar'ka'na dumamhigsa ana ker'mamga ana dgui babgsa'eh gada nwoya'a to kwab ba bi skwin man eh ndiya nhwud'ga ba sai zhigile'n sunnan kuma n'nzyiga sata kullum n'nta nlew ged, nlew ged ma? Duniya'mana nkisar na' sata doleya nfiya nlew ged nkr ga man nkatak agada da nhaskey skwi mana ai gada sa nfiya ma egeda nteba nzlughyaun sa ehn nza to eh gyi kyw skwi man zhigile n'gau kam nsai man ehn rungwumadzin zhigile mana eh slaha mana ai ged ma egida bay eh gada ntsèn nri zhigile ehn van nyem ntasla nduvga ehn nzey'ga nta aman nzey sata n'nta ara man nkozler mbafkdi kwut'ba asam ndi nged nta gaday ba eh slaha mana'eh ntsena bi eh gida'ma agaka ntuna agaka ntuna n'lew ged mana goli n'lew skwi mana'ng ehn'fiya hwud'ga n'lew nged suli mana ntriy ga bi' ehn ngwots gidau mbela ai ga mfwud gedga mpezh bi eh nwaiy dwo gidau eh nhaya nkwalan'ngwi ga eh nwoy'n dwo ah sam nasa ambuba nta eh zasa dew'ga had' eh za'nwaiya dwo sam nasa ambay kata ehn nza kata mbali'ndugwuzlem eh mada'dau eh sunbi eh ndo nwatsla eh sunbay amma kam nga gi godiya kumba'a ko ndi man nte shke'n' nta sa gadan kam nva gwad dai maf'kin'na ntegedsata ba nga gui dadi zhigile ba da dita de man nte shke lafiya nka ntzun da'diy nga.